اكون بختار اني اكون فراشة لانها تمثل التجول والجمال وتعيش حياة مليئة بالالوان والجمال، واحب فكرة الطيران يعني وانها تستمتع بين الازهار، وكمان يعني الفراشات بشكل عام تخلي العالم اجمل وبالوان جميلة، ولانه انا احب الفراشة من طفولتي يعني وبالوانها.